Azo atao sara tsy misy fisalasalagny e mampiasa tekinologia handrahoagny sakafo, ohatra amizany hoe mampiasa lafôry zany ohatra hoe iregny mahandro ladobo akoho regny zany da mampiasa lafôry da masaky e sakafo, na koa mampiasa courant, ny courant koa zao da agnisan'e ahafahana mahandro sakafo.